Wi nasiëmbaţi ñáan kawipëdo ţiwi, ñáan purisirëţ pëdo kolan ţiwul desëteen desëteen ñáan purirëţ pëñaŋa desëteenul parsëkë desëteen cina dikañan nasiëmbaţi, wi nasiëmbaţi jaakëwi pëdo pur wi mëyëlanţ kolanţul kon desëteen. nji manja desëteen ñáan purirëţ pëmetërisir desëteenul, ñáan purirëţ pëñaŋa desëteenul wala pa pëja haah ukowi kadidolin faan keyan mawët pëya ñáan don kame biţa kado ngëlon.